﻿Kua tembiporu yae yaekɨ vaera, ani yaipea vaera mopeti vino, jare yaeki vaera sugui joua itapa guinoiva jaeko tembiporu oime guinoi mopeti <hesitation> broka, jokua yambo yere, yambo yere, jare opa yaesama yave opa oaja jaema ñamuata ivate jare jukurai yaeki, yambo destapa vaera kua <hesitation> yaeki vaera kua itapa korcho jei superetava, jukurai omo funciona kua, oimevi amögué guinoi palankava, ani oimevi directamente kurai ya yamboyereyae oë